हाँ तो भाईयाँरो हमने मान लओ की हम विदेश में हइंगे। विदेश के एक शहर में हम घुमन गए हइंगे और हम उत्ते कऊ का नहीं जात और हम उत्ते हिरा गए हइंगे। सो हम सबसे पहले उत्ते के लोगन से थोड़ी जानकारी लें। और सबसे पूछे की जा कौन सी जगह और किते हइंगे हम। ऊके बाद फिर उत्ते की पुलिस से मदद माँगे फिर उनकी मदद से हम अपने घरें आ जाएं। ई हिसाब से हमें कितौ भी जाए चाहिए तो अपनो ध्यान खुद राखो चाहिए। जेसे कौना दुर्घटना न होए।